La cucina di Singapuri è na cucina unni s'utilizza tantu pisci pirchì è un paisi vicinu lu mari. Iddi màncianu tantu pisci frittu e utilìzzanu tanta salsa di soia. La cucina di Singapuri ci piaci a li turisti e li ristoranti ca gràpinu sunnu sempri chiossai di annu in annu. Na cosa ca si mancia spissu a Singapuri, comu snack, è la peddi di pisci mpanata e fritta.